Ia. Mahay biby mantsina zaho. Ohatra valavo. Fa amin'ny ankapobeny kakan-draha jiaby koafa mihositrosotra amin'ny raha mantsiny dia mantsiny koa izy avy eo.